या आक्या जगांत तारे तारेच्या माणस वांगळा जनवार वांगळा तारे तारेचे पक्षी सुधा आसात। थोडे धाकटे थोडे वडले। थोडे माणसुले थोडे डांगर। थोडे कलरिंग थोडे कमी कलरचे। थोडे लाम थोडे मोटके। माका दिसता माझ्या कंट्र्यात एक हजाराच्या वयर कोटर आमका चिमणे बारिक मोटे बगुंग मेटले।